दूध जू छन दुई टाइप हूंदा पशु दूध। पौधो दूध। पशु दूध वेगे जन हमरू गौड भैंसो बखरो दूध। और पौधों। दूध ह्वगे हमर आजकल सोयाबीन मिल्क बादाम मिल्क नारियल। बेलो दूध हवेगे।